Okumiva deretul lesen okome dero idiom ihoho bu ubow ekein, kam idiom ihoho ite kunu ogbanke mu dokamamu okanu iyen oso idiom ihoho yo kpeinu iton, du mi der usom isilebem oyi imu atum kpeika tu miyam mikon abidedegina miyon mivom do miva der idiom ihoho na muderayo uder te ekrovo nu ituwande me sise, mijalayete, mikpeya mikopeide, mikro kpase oyor nu otenuivayor, tenu mibinu komumidero obuyo do mi kpuse onutenu ivayor do mi dakrova dera maminu iwonete nu baw midira okuno mitowaya omegende kam idow okuve, do mi yaw nu amiin mikroyor yon miwin baw kamu amin yor idukro bovre nu midovre do migidi inum mivami senu amin yor mosese kam nuder bawte nu ibite temi binukuno eni me didiom ihoho na iton do mevon osom isilebem nu ifon oyin atum mua tenu miyan isen nu migbesa mi inunederido mi blemasun isilebem so me der kobaw osom isilebem, iyow uboyo do nu divido mivon abidede gina yona mivom. Abidedegina yor mider misikese do mikro yor abita vivi nu mimom ku miyina miyuna miyon oyeye miyona <hesitation> iminana nu iyin madukom ayo bekein yor migowa mivotowa nu isilebem wowo mi blemesen isilebem wowo migwa midera, oho mi va deredo. Mikuro idiom ihoho yor miyondemu panikri do mikro usom isilebem nu evamedesine krima yon mu evamedesine krima yon mu panikri oyo ubomivami mene kam tenu medakro der idiom ihoho nu miyon ebir, mider, misisete mikpeyidei me ubomiva midero iyoyo, mibine okonu ebiriyo, migava hine mu iwibaw, so ukunu me so kpasinu, miyomte ebiryo, miyounte iselebem miwe inuvro inuvro mitro miyun ebiryor ituwa okuno midiana hine muiwinba mivrasete do nu miyan inuvru inuvro isilebem nu ubuwan inda ibiya, kam miyan atum mivoto miyana mivotun ipohya miyuna umoka, isen hahiram abowka mibowniya, mida youn miyom, iyow ogagaye do oho nu mibiya do bawkre iyante edu ovo. Nukro adu ovo nu iwande iyima mu ivomitowa ivomitabiya, umuka ekrenu ogbanke me der nu idiom ihoho mi von amin edi nuva midera nunu mivon amin edi miva mi dera do, mitro me der ediyo, miderte ediyor ma- a ediyo ibite ma mi sisete, mivoto ediyo, do mi siete, do manu danu kpasi idiom ihoho yo misisite mikpeite mivresit me yante amin edi miya kpaset te mu ekon aki igwe yor, nutatedo miyate idiom ihoho yor me darete ohonu amin ediyo ituw ende do ekronu abanke miytu isilebem, obuwan ebir, do mi dokite idion midarete idio ihoho yaw ubuyo, mi gowan abi dedigina migwa miyant utum mu, ipohya inum miva miderayo ijalam bekein miya, kam nukro inurara nan Mine memi diomose irarayor ma mi da devri erarana meya sisena, mi yaw devri ararayo miya siyenete do mider idiom ihoho yor mi kpeya, mi kpey de miyatate do miyante ebir bekeriebir apapa bekem mesise, mitroya misese yon movum akiyo nu, nu miyan ijalam bekein yor miya. Miyona miyond mibowate nu imo tokotoke irara, bekein nu emene imina nu midioma nu evome diomose irarayor do udaw nu irarayo ureredu udere derinu mu irarayor ubuwan ibouri uren muiwinbaw, ova, ivi ikro bovrete moiwemu muderu ke owene dimunu but ewei evo meyona mandu ewimedi kpola bokomedo mu gen okonu inum yor ijan kpei ova mouyouna, miyunde uboyo miva dere nu esiabo do ma te yor mi da der ubow bekein, miyate yalam bekein miva menete do eva weide edu idiom yor udiom iwinyor okro krete oyo ubow miderino kuno evame der idiom ihoho okomiva mederaya idiom ihoho iyan abisay manu eva me dera.